Naskramur kina akur arkra nu chewa unagum haligunda munagu mdunagu haliguda aiyi munagu mai mdunagum ban magu wudiduhi gathabiyi kawu aya ayirsuma duja sugagu mdunagum magasathabiyayi kuma aya gami dugu athabiyadara nagu ulardama najatara gulgu aman agadumai adangadumai haranu ijin jin ma angadumal to mdunaguma magu althabiyir kuma aya niyu ularangu mai digi kana magu anu aya ayirsu ya magu dachi duja ma mdunagum ku kuja hiya karara kuja hiya arkora gu abur nagu athabiyada nagu agugu sul anumdu mai nagu yiri abaku nagu ayiri baku toh mdunagum kam zau guda mai dunya aihiya damiya mdunagum mai dunya adamiya mdunagum dunin haliri mdunagum munagu mdunagum surdunya ahura damiyayimal aiyi hidamiyayi kobiku mai gadubari sukudu kuma miliyada kuya saikiya agulbal mdunagum aiy sukuku anun mai mdunagum sai kuja bura pahuna hir gushi anu mdunagum ataraguldu to iju kagu dukurin ma naja yu nabiga kurin ma najayu akanduwa naja yu aburi ha mingu anara ah kija kija haba jama'a mingana duyi yisuku gariku naja ananung balima nagu mdu kinkir garasa fiya kura udu akurana su tsapumai garahuri kuvan manayi mai ah kiuna muliyada sabaku kwina ayirada sabaku ya haliminiguduju awanyi udunyaku. Dugu kuraga kumar muliya nukuvanku gadubari subiku gahuri kuvan alulaku gahuri kuvan alulauku gahuri kuran adarira ahah namur marghi aiyi hiya huri ban mai bursuku mura muliy anu kuvarmur sukudu kiuna muliya daku naya kwina, kiuna kam aban sudu kiuna amuliyada banku nayaga kiuna niyu ayatari anu kiunamai sukagu ayardarmai um um sukagu suka yardarmai sukagu suka huri kuvan gafiya udumai arkra sungu kura huri yirisu kobiku udunya ayimai makuvanu kawan aya yau yaya ayiri sumai dugu gamalguyu ama gatufari du kuvan amuliya subank duwa aya ya halengu ya haligumai aiyi wudifun tsapun mai ganu kiuna kuja sundugu muliyada auwu yaya yir kumar magu anuska ja kujaku shikina naja indargunda ama ma kuvan amuhyarsu ahnaga kiuna kiuna muliyada sukubaku naya kiuna salduya alarwa saidu ya aludur dugal aiyi ahah naya hiya anuwudufa mur namur marghi aiyi ban mai asungu namur marghi aga wufufu ama wudufa murari kumur luba ungu kakal kwa du mur bathuka muliya kuja kuja kuja namur marghi jan amda ama gara huri kuvan karara duwa ahur alulauk gahuri alu lauku aiyi hiya munagu mai iju mikagu du kurun ma unga ahalaa ungafiya gu azu duniya ma ahudana ban mai aburi kujay kujay anu mai bali mdu kinkir kuvan kowani mdu kuja dayi sukuku anu kuvanyi mura ndaga nayi kumara nu kuvanmur. Wani suku dugu muliya yayiri baku maga sumdu hakalajaku hankal ni hakalmai tsapu ama mduri muliya kuji kiuni kuji kiunaku ga godirrij kukun mdu mdu kinkir ungu aaini bu aga mdu aga dunya hakal guda ku magu hurima yahada kiyawu kai hankala kwnayar ku iju guya maja dugu ahuriga wada kiuna agakumar gadubari sugiya huriga miliya anu kiunana bura zubuda ashilivu burasa thawada gana buri kiuna wai sunana kiya muliyan nara kijal kijal ah ah yafarda yaya nagu ayafarin ma balima mingu sunfumdu udu aku sukura mdunagum kuja huru duwa alulauku aiyi munagu mai namur mdu kinkir namur aramtu namur ara giri dunya sukamur mul anu kuvarmur aban mai dunyari ma umari dunyari dumur akvara akura kuduri sai mul ya kumar ya mushan dumur ara ya kuya min da kwara manamur kuraga kumar ga daya sukuku anu kurmur banku ku shawara nu kurmur manamur ku bul ulku abakwa ya mingil du musharnu ara mul la musharma kira murma suwuda ra wuni gadubari kijai kijal kijai anu kuvardamai sai kumur muliya kumar. Duniyaku dumurkwaku duniyaku dumurkwaku surkmur kowa gatamar ma wudufagu ahiya dmwa hawu gadari kura kira aiyi munagumai aiyimunagumai ko kushu kumardugu mul ah nagurari sal manda paga mala guda sulivanyi kumula adukra ja chachacha du dur kuja yina kumar sul nagum kuma maja hiya chachacha akra mala kumala inda gum unagu magu mala hirima mandaba puna umiyagu ku sai adudubuna kurpu yamingurgu miyagu rasher mi kura duga aga kuman aiyimal kora dugu kumar aiyimai aku dunyakumai saiyi mumai magu aja kumar ko annabe du kuiyi annabima ndur kumar duja ayuwa induga namul alu islamiya namul alu chuchi ma ndugu du igu amil chim aburkunyi amuliya kumar udaniya to ya mduku wa’azi kuya unumira bakumur amuhya kumarbani to nagu mdu kinkir nagu abakuka muliy hankala gu angadari kuragu ga gari sundundu achumai galulauku galulauku gu aiyi daidaimai. <noise>